Ën armari dizurdinà al e ën bel pastis. Alura deve cerché prima dë tüt dë capì vaire coze a ie ëndrinta a cul armari e pöi deve anche capì vaire post a ie, vaire scumpartiment, tira püra fora tüt, selesiun-a tüte le coze e pöi dopu büte turna ëndrinta la roba cun criteri